أفضل الهدايا الهدايا أفضلها عن النقود لأن الهدايا تحمل مشاعر وتحمل اهتمام من الشخص اللي قدم فيها هدية، لكن النقود ممكن نجيب بيها حاجة عادية لكن الهدايا بنحتفظ بيها بتولي زكرى جميلة وبت- وبتعرفني قيمة الشخص عندي والشخص كيف قديش يحبني وهيكي يعني.